No maq olõ-i tuuh küsümüseh nii jäik. Tuu om sääne täpselt kokkoleppeküsümüs, kuis naid nüüd nimetäq. Tegeligult ku sääl om iih tuu tävvendüs, et kas kaarapiim vai vai sis sojapiim vai sis om ju arvo saiaq, minka tegemist. Et vahel üteldäs ka ju lehmäpiim vai lambapiim vai. Nii et minno tuu sekä-eiq joht, ku nii nimetedäs.